Brazil pe jaeko carnaval de Brazil jae ko mopeti arete yavaete güe va jae mbaeti kia jaereta ramia oyapo jokoüi opaetei iparapara te iyemongüi y arete oime gunoi reta iyemoerenda samba regua kurei apo ou oguata reta jokoropi tape rupi jaeko rio de janeiro pe opaete ojo omae jokope je va iru teta pegua